Vurìu mangé cun Che Guevara përché al e ën persunagge chë amiru tantu, al a fait la revolüsiun a Cuba, a prutegìa le persun-e pi ën dificultà e al e propi 'na persun-a ch'amiru e m'piazërìa pasé del temp cun chiel